May yë yuk ja xi'i tamës yë t'sinan, ajkë, yë este xo'oj, yë puku'uk xyoj, yë este yuk kut'sëxkë, yë este, yë a'ax dun nyënëmbyë lambimbo, may yë yuk ja xi'i, kapës dun këxë nya yëj jadambë tijatyë a'ax dun xa'atyë yë yu'uk.